اتمنى بعد عشر سنين ان انا اكون شغال فى وظيفة احلامى و ان انا اكون محقق كل حاجه نفسى فيها و ان انا اكون من اغنى الناس فالعالم كلها و ان انا اكون عندى اسره كويسه و كمان صحتى كويسه و عندى اولاد كتير دايما بيحبونى و اعملهم كل اللى نفسهم فيه وكمان يبقى عندى زوجه كويسه واكون عايش افضل فترات حياتى